Une ndiwona ndikagone, ndi- ndihai ndi ukuta andikone vunonu, ipaka ndibendi inyo kwanza, ndinganywe, ndiwona ututulo kidoko tukwisa, <noise> twakugonelela vunonu mpaka pavusiku, <noise> pundisimuke ndiyake kumbombo. <noise>